Tee aike nagai nimaku nno minpio, nagai lopa ege nagai asigure minpio, <hesitation> nagai toi tege linlugorogimo tee iko nabia asigare minno tege uumiom. Egu nagai oumaku nagai pinpirie toi kunkuromommo min tee konkogipainummo apo. Egu nagai mm oumaku pepio or nagai musi pepio am tee nagai mim tee korunno mani tee kaimonno lugutoi min tee nimaku ou minpio ogo tee aike noke paake nagai tamu omi apakogino toi min, nagai tamu toi arukogino makogino minno egu ikoge nagai egu toi ikoge egu oipogin, oipogin mm tee aike paake apakogin apakogin minmoi apakogin. Nagai nomaku oumaku ung nokegere omoto kantri nokegere mugupa gere pepio omi tee moni noke amanoko nagai tee aike noke apakiro moni ekenua logiro egu tegu peguinogu egu pegui.